< > <noise> انا انفضل ان انا نكون الشخص الاكتر ذكاء. ليه؟ كل ما يكون عيندي ذكاء هنقدر نجلب الشهرة، الشهرة مش دايما اتكون شيء كويس يعناي. اييه ممكن يكون الانسان مشهور بس مشهور ب مثلا ااا سلوكيات مش تمام او بتكون سبب شهرته مواقف مش لطيفة. انما الذكاء بيجلب الشهر بطريقة معقولة يتقبلها المجتمع ويتقبلها لانسان نفسه. فالذكاء والشهرة ميتقارنوش.